Ny karaza voro mba haiko avao koa zashy aminazy ao gne vinsy somary maraniranitry zay vavany, ao gne vorondolo voro aby ny agnarany io, ao gne ankoay io zashy mampalaza ansika Madagasikara atoa io, ao gne voromamanga, ao gne papango, ao avao koa gne voromposy hita ame oraky igny, ao gne boloky, ao gne voromalala regny na pigeon zashy fangian'ny vazaha azy avao koa, ao koa za ao avao koa ny voro igno ny agnarany toa voro io ma- mahay fa magnao sioka bory io ka fa adignoko a gn'agnarany.